<hesitation> ma tɔtɔmɛ, ditonɩŋɛ aŋtʋ tíí baá yɛ ma tɔtɔmɛ bʋká tʋʋ tʋ dé fɛmɛ lɔ ma sɔɔlí tɩ gbaagba gbaagba bʋká bʋtɛɛ yofó dito bɔɔ, bʋtɛɛ áláñfʋlʋmɩná dito bɔɔ? Gbɛtɛrɛ mʋtɔɔ wá, mʋtɔ, kuŋkuŋtéé tala tí, ɩíɩŋ bʋna adzólená domóo, bʋná yɛ gbɛtɛrɛɛ dzɛ. Dito tʋʋlɛ tí, tʋtɔɔ dɩɩ yɛá dɩ fɔlɔɔ dzeé lɔ ma sɔɔlí tɩí dzɛ kókó, kókó, bá bʋ kɛ ká yɛ dʋkʋ dʋkʋ ká yɛ gbɛgbɛrímɔ, abáa sikiri tá maá gnɔ, ɩnáa? Tɔɔ bʋná wárɩ, álámɩná sɔɔlí wáásí, wáásí, gmaawʋ na ɖaálanáá dzɛ, gmaawʋ na ɖaálaná, bá gañ kɛ ɩíɩŋ bá voñ ayálápúyi dañsá ayálápúyi ka kpátá ka voñ kɛ ɩíɩŋ, <hesitation> bʋna afudzéñdzé ŋíína ka dʋ yásɛ sóóni. <noise> ɔɔɔ! Dito wárɩ, dito tʋná wárɩ, bʋrʋ tá fúró bɔɔ. Ŋnáa? Tɔɔ bíɩ ŋsɩ bʋná wárɩ dí dzʋ dito tɔɔ baa yáa sɩ tiwó ɩɩɩŋ gmaawʋ mʋtɔ, gmaawʋ mʋtɔɔ dzɛ, barɩ fɔlɔɔ baá yá bɩ si tiwó, gmaawʋ mʋtɔ, bíɩ ŋsɩ bá sa tí dzémɔ, bʋna akúwá domóo lɔ ba gɛ gbémá ka yákátí domóo kʋ mɛ, ééé! Bʋ bɛlɛkí bɔɔ báa <noise> bʋyɛ sé ñŋ ŋdi domóo kʋ bʋna tiwó, óóó! <noise> ñ kʋ fɩlíɩ ŋñ bisí kɩ kpina ró, ŋñ bisí. Ñ kʋ fɩlíɩ ŋñ bisí ka lɔ. <hesitation> Tɛfɛ ditonɩŋɛ tʋtɔɔ dɩɩ yɛyá dɩ fɔlɔɔ dzeé lɔ <noise> ma tá bɛlɛkína tíí dzɛ ɔɔ tɔɔ má tɩñŋá kala mɔɔ ɩíɩŋ.